Ekisongereizo kurora kyakisingora, kyasingora oburoffu, kiyina kuba kiraihiire, nekisobora kwegema, ngu Omuntu bwarakikwatta, kumariira gwa ka sonda, eriguru, hansi nikisobora okwegema chikasingora chikora oburoffa hamurundu gumu. Obutti bwe kisingorrozzo buyina kuba buli haigana kandi buli bwingi. Bweekiraba kiri kiiti kyamatagi, nka chachu. Kayina kuba akachuchu akakuuru akayina obutagi bwingi kayiina no'bukora nukwo bukayambe okusoroza ebintu biinu omurundi guumu. Ekisongoreizo kasiita kyegemamu, nekisobora kugenda haara, nekyiyayo oburoffu bwonna obuli omukasonda orbundi mubuchweka bwotokura kurungi niikwo kisigale ne kyella.